Krum u shga u san myyi rya a̱n tsswa nda? Ka̱ram ka̱yan ee, ka̱ram ka̱yam zi hywa kaai ka̱pfur ku̱ a si cyang, a̱kpak nkyang u ba̱nyet ba n tyyi rya a̱ cat ni nkpa yet krum. Ba vyi nye krum shga u̱ ba̱ ryi nayyi rya a̱n tsswa uda uyemi n tyyi ba. Ba̱nyet ba̱gungnag a̱ byyi krum, ba byyi zwa ma ba shya tswa nda ba. Ba kwoi tsswa nda di thrum ba, la kwoi tsswa nda di thrum ba. A̱yanget a̱ shya a̱ hywa a, ku̱ n kuthan n shya zwa n tyyi thrum bu kyang a n cat ni, n ni san, ku̱ n shya nna ni ni n ni san, ai n tyak kabvung ka̱sa kani. Ka̱ram ka̱yaan a̱ya̱nyet a̱ byye kwa ji ma a byyi diku̱kra̱ng iwam ba, a si shya a̱ byyi myyi rya bai a̱yanyet a̱ byyi zwa ji, ma a̱ abyyi ka̱won ka na̱ ni ka̱ wwon diga̱do zwa a̱ya ni la, a̱ byyi myiyi rya ba, a̱yanyet a byyi zwa ji, ma a̱ bvwo ni na̱ ni n za̱ yya ma zi n ku̱ brang ba ma a ryu uyemi ku ryi myyi rya ba. So krum kwoi tsswa nda ba krum di zi kwoi nyyi rya ba. Ma̱ a̱gbodang kyang na̱ cong tsswa nda ni nu a̱mi a̱ yet, bu nujyi rya ni nu a̱mi a̱ yet a bvwo ka̱za ka a tssup tu, a̱ bvwo ka̱za ka a tssup ni. So krum cong bu tsswa nda ba. Kyang a nbyyi n ni hywa krum cong bu myyi rya bu tsswa nda ni nkpa a̱ yet. Karani ka̱yaran kyang a, a cat yya na ni, nkpa ani yya kyang a, a cat yya na ni nkpa a ni yya. Ka̱bvwa ka a shin n nat a ni, a nat, kyang a, a cat sau na ni, a san. A ni ryi a̱yanyit kyang a na̱ kwan kwan a cat ni a̱ byyi na̱sa ki, a̱ byyi na̱sa kaya a̱ byyi na̱sa kaya. Ku̱ a kwan a̱ byyi na̱sa a̱ya a̱ hoki ansham ka̱sa na, shi kenan. Nkpa a̱mi a ryi a̱yanyet ka̱wai a̱ hok bu̱sham, ma ee, yi kwi ryi a̱ hok ansham, nkpa n byyi a̱kpok ba ra byyi. Nkpa a ni hywa ee, u cong bu tsswa nda. Ku̱ a si ryi ba̱yaniyet, ayanyet u a̱ byyi krum ni, a shei tsaap ji ni a shei tsuap yani, a̱ nok ka̱nyi ki, a̱ nok kang ka̱ya, a̱ bvoi ba̱nyring ki a̱ bvoi ba̱nyring ka̱ya. Ku̱ hi cyang solomon u̱k pa na, king solomon a̱yine cat, ba kuryi zma, a̱ bvoi ba̱nyring a̱ yya nkyang konzan kyang a̱ yin yet a̱ntyok zwa. Ma̱ a̱kpa, a̱ bu ywap ka̱za so ku yet a̱lelei a̱mi, ku yet ka̱sham, ayin a̱ byyi zwa, ku yet kasham, a̱yi a byyi zwa ku cong bu tsswa nda rot ba konzan kyang a̱ni bvo drok a̱ na̱ yya na ba. Ba konzan, kyang ko a cat yya na ni, a ni kpo yya kasat, a in kpo ya ba̱ka̱rare. ku̱ ku̱ ku̱yak a̱mi a cat kap a ma ryok n hywa a̱ni domi kyang njit zi shyi ni. Ku̱ a cat kap ku̱yak u̱ byyi krum, ani kpo kap baka rere ku̱ a cat <hesitation> rwak ya ka̱sam a̱ ni ya ba̱ka̱rere. Kabvung ka ba̱janyet ba n shyi n ka a̱ni byet, biyanyet ma a kop dikop sanu krum ani, dizo ani, dizot ti ni ba̱yanyet a̱ kop dikop dizo. Bayanyet ma dikwa mba ti bayanyet a̱ kwai dikwu dizot rot ba layyi ba, ma ku ai by byyi ku ba si bu byyi, ku ayin a shyi a̱ byyi krum ji kyang n ku kaat yya na ba, kyang ni ku kaat yya na ba. So krum ji yet, u yat kumu u, brang, u tyei myyi rya. Ayin a brak brak a̱ yya kyang a na cat yya na ni. Da a̱gbodang kyang u nu a̱mi a yet, krum tyei a̱yim nu a̱ cat tssup ka̱za di karyong ni, a̱ cat yya kyang a ka̱za, ka ai hok ausham nu ni, to na̱ nyok yada krum u yet a̱gbodang kyang a nu ba krum u kwak kason nu ba. Ayin nu a̱ cat tssup kaza ni yauwa, an yada bar ati so krum con bu tsswa nda, u cong by nyyi rya krum cong bu pfong anshan ma ba konzan ka̱ran ba. Ku a bin ma̱ mat si cyang ma ba̱nyet ba a̱ bvo ma̱ byyi krum ji ni ma, a̱yanyet ma a̱ tssak nda ba, rot a̱ shyi bu a hihwa, ni aini n mi ni za̱ ya, a̱nzan a̱ni n ni yya kapfun, a̱nzan a̱nii n ni yya ka̱ntson, nkpa na bu n byyi a̱yayet ma, a̱ byyi krum ji, amma a si shya, a̱ hgyi hywa ban ba̱sok rot, a̱ za ya a̱ myyi, a̱ pfwui, a̱ hok ni n mi nyya ba, a̱ shyi bu ahuhwa ni n n shya ni a̱ni we ni u za̱ hywat. Nna ni ni ba kapfun, in fact a̱kpok banyet u a̱ byyi zina ji ka̱pfun ni a̱, nkyang a ba cat yya, ha in krum mba ji n tat ba. A si shya a̱yanket a̱ byyi krum ji ka̱ ba ba bu kyang, a hok khu ra̱i lri, a̱fa, ba̱nuet ba a̱ cong a̱gbang m ka a̱ za̱ cat ni nda n shyi ba, konzan katuk n ba an yya ka̱za ni, n ba a brang, n bo a cat ka̱zami konzan karami nwan a̱ni. So krum ji yet u̱ yet rot u ni na brang a̱ ni na̱ tyyi a̱ hok a̱ yya nkyang nwan ba̱hyom baka rere, a yya nkyang nwa yaji a n cat ni, a̱ yya nkyang karam ka a cat ni. Ma ba nji a̱mi ni na̱ ryi tsswa nda na sa̱rei ba ba konzan a̱yin a̱mi a byyi ba̱ a̱yanyet da̱ni di u ka̱ hyna ni, a̱yanyet a̱ byyi knum ji ma a̱ byyi kawn ha uyeni na ku ryi, krum nu ji ni kuryi myyi rya ba rot a̱ ni cyang a to nbyyi krun ji ma nzanm a̱mi. Nkpa yin yet ibrahim, ibrahim ba yaui ku zzi na̱ hywa, n byyi, an tyyi kam ata ma n byyi kawon ka a̱ni ya ni ba, a̱ ryi ku ma ku yet danuwa so krum yet, a̱yanyet a̱ byyi ma ku a̱ byyi kawon ka a̱ni ku brang in bam a byya tsswa nda ba, a̱ byyi nyyi rya ba a̱yanyet a̱ byyi ma ka̱ a byyi di kumkra̱ng ti ba, a̱ byyi myyi rya ba. A yanyet a byyi ma ku a̱ byyi a̱kawrang ba, a̱ byyi nyyi ba. So krum yet u bvu yet ba krum shya a̱ tyyi a̱yin a̱ ywap ka̱za nu mi bu ahwa, krum shya u̱ iyyi shya u tyyi a̱yoi a̱ rak ba̱nvumbyang nu, krum shya u tyyi ajin a̱ rak banyet nu, kram shag u tyyi a̱yii a̱ rak baneywu gabajring, u̱ na̱ gang bu bu baneywun bu bavumbyang, bu ba̱kponday konza a̱yin. So krum yet u bva yet ba, tsswa nda krum, krum kwoi tsswa nda ba kome krum, kome a̱n za̱ byyi u̱ ni na̱ ryi tsswa nda ba, u̱ ni na̱ ryi hok a̱nsham, ee u̱ shya u̱ na̱ ryi hok anshan u ka̱sa ka u shya u̱ na̱ ryi hok ansham u kabarani, u̱ shya u̱ na̱ ryi hok an sham ka̱bvwa ka an shyi in rot a̱ni yya ntryang ba̱ka̱rere, a̱mi na̱ yya ka̱remi ka an cat ni. Ma ba konzan kirpang a̱ni kranu zi ni na̱ yya ni ba